Damay hut sama ndox bu set, ma def suma omo walla suma madaar. Su ma amee ordusawel, ma def suma ordusawel toqal ko si. Raxas sama loxo bam set. layandi, hut sama musuwaar ma fomp bam set. Bu kii yee, sama we yi buñ màggee dama ko dee dagg. Su fekkee wee yi am nan tiilim, damay génne sama tilim yi, dem sama beneen loxo bi, mùa génnee ko tilim bi bam baax ma raxas ko foofu bam set walla ma jël bant, ma génnee ko bam set, ma raxas bam set.